په سبزیجاتو کې کافي پروټين ترلاسه کولو لپاره، بايد مختلف ډولونه سبزيجات وخوړل شي. لکه لوبيا، چڼې، مسور، او مونګ دال يو ځای وخورئ. همدارنګه، تخمونه او مغز لرونکي توکي هم ښه سرچينې دي. که امکان وي، ټوفو او تیمپې هم په رژيم کې شامل کړئ. دغه ډول متنوع خواړه بدن ته ټول اړين پروټينونه رسوي.